Waaw rab yi ñoomu neen seen biir dañuy jàngante. Am na rab yu bëri, dañuy jaxasoo ñoomi neen ci seen biir waaye am na yoo xam ne dun jaxasoohante ak yeneen yi; jàngante ba xamante ku ci nekk jikkoom ak nim mel moo tax duñ jaxasoo. Jàngante ba xamante ñoomu neen ci seen biir moo tax am yuy jaxasoo am yu dut jaxasoo paska bukki moom du dugg ci biir bëy ak ay till yooyu waaw. Waaye mbaam day duggu ci mbaam àll yi waaw. Nag day duggu ci mbaam, day duggu ci fas, ñoomu neen xamante nañ. Gaynde am na ci yu muy duggu, am na ci yum dul duggu, ñay am na fu muy dem, am na fum dul dem. Loolu moo tax ñoomi neen jàngante nañ ba xamante ba ku ci nekk am na looy moytoo sa moroom paska xamante moo tax ñuy moytu. Koo loo xamut doo ko moytu. Kon jàngante nañ ñoom ba xamante.